Më yë dun wi'itpujëp pues jue yë dun, nebya ejt's dun mëdë nëyo'oyëp jedun bi'i nëju'ut, ji'ibyë du nëkxë bu'uj mjet'sy, ji'ib na'abiunkë jadun dun wi'it konadakap jadun du ji'ib jawi'in du në'ë natemëp, manyt jedun këxnënademäp manyt jedun xë'ët's optyë dun padakap o xë'ët's dun myajnëpodëp jadun jedun këxë xë'ët'sëp, manyt në'ë jada'ok myaj natemë we'en wyat's, met's o'ok, tëkëk o'ok wi'it du jue padakap we'en du tejpë kyax nëkxë në ko'o jedun manyt je wi'itnëp, në ko'o wi'itnëp manyt's je myojyepnëp ma je dun tyësanyën.